الصراحة من الشخصيات التاريخية اللى أعجبت بها وايد كانت ش <hesitation> من الشخصيات اللى ألهمتنى هى السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها، كانت سيدة أعمال ناجحة وجوية ومع ذلك كانت متواظعة تدعم الرسول صلى الله عليه وسلم في كل خطواته، ألهمتنى بجوتها وتوازنها بين الحياة العملية والشخصية.